Misy ñy fomba fañamboara ñy shusi an-traño ao. <shushes> ñy fampiasan-teña ñy vary zapone. vary boribory zay na ntsalantsala; <shushes> mampiasa teña rano roe kôpy. mampiasa koa teña vinegra telo sotro ;mampiasa teña siramamy roe sotro ;mampiasa teña sira sotro raiky. mampatavy azy io; <shushes> afaky mampiasa koa teña ravina nôry. zay ñy famboara azy.